Näütlejäq olliq tävveste imelidseq ja naaq actioni hetkeq, naaq olliq no nii põnõvaq. Et <hesitation> terveq filmi lugu tegelt oll' ka ilosahe üles ehitet ja mullõ tõtõstõ miildü taa.